Shqip, anglisht, frangjisht, spanjollisht, italisht, gjermanisht, rusisht, rumanisht, greqisht, sërbisht, kroatisht, boshnjakisht, maqedonisht, suedisht, çekisht, hungarisht <hesitation> arabisht, turqisht, kinezisht, japonisht.